Agbe tɔ be xɔ vaa, alɔ la te su edzi dzro to emɔ ɖe nu. Ye ŋutsi ne mí gblɔ be mía tɔgbuiwó be nusesea mayi ɖo mí oa, yema. Ne mí le mía tɔgbuiwó wɔna numedzrodzro ɖe. Nume toto, numedzrodzro ma yine wó wɔa, ye me ye wó vayi kpɔ na be nu le. Ne wó vayi biɔ se be edu ka dzi ye eviya zɔ̃ va? Kpɔ̃li ka dzi ye eviya zɔ̃ va? Ne- ye nyi bokɔnɔ wó gbɔ wó yina. Ne bokɔnɔ wó vayi kɛa, wó kpɔ na ɖevia be tsɔme. Nu ke be hẽ va, wó kpɔ nɛ. Ne wó kpɔɛa, leke wóa wɔe ɖo ye etsɔa, viya ava zɔ̃ ye be afɔ dzi, a kpɔ ɖeɖe? Bokɔnɔ wó gblɔ nɛ. Ne wó glɔɛ kpo, ne wó gbe wɔe ne ɖevia kpoa, ne dzro Mawua, ɖevia ava tsɔ afɔ ma kpoa, e dzɔ na ɖe edzi. Vɔ ne wó me kae ne ɖevi ɖe wó oo, ne <hesitation> be dzɔ va agbe kpo ye ŋutɔ bu susu ɖe kpɔ kpo be yea wɔa, ne me dze <hesitation> nu yine be xɔ va dzi oa,, nu yine be xɔ va le se yetɔ dzi oa, o yea nɔ dɔ wɔ vɔa anɔ tɔtrɔ kaka kakaka <hesitation> ma nya ta ne oo. Ezũ mamage ɖe wɔ be anɔ. Anɔ trɔe alɔ ɖe tsaƒe a vayi kpɔ ye be agbe. Ne leke ne ɖevia dzo vaa, par exemple míawo ŋutɔ tsã, wò ame gã xo ŋutɔ tsã, ne eyi bokɔ wò gbɔ, ne eka, ne esi bena ɖe etsɔa, nuyike ava nyi eyikeye kpoa, wó trɔ biɔ na se le fima be nuka ye yeawɔ tsaƒe ye etsɔa, ne ye va zɔ nenemaƒe be afɔ dzia, yea kpɔ ɖeɖe mɛ kpoa, wó wɔnae. Wó biɔ na. Ne wó biɔ kpo ne wó gbe gblɔe na wó kpoa wó trɔ biɔ na se <hesitation> bokɔa wó trɔ biɔ na se le afãa gbɔ na ɖe, nuka ye ɖevia wɔ ye be kpɔ etsɔ me, ye etsɔme nyo nɛ, ye be nɔ agbea ye ezã do dui? Bokɔwó kpɔ nɛ. Ne wó gbe gblɔe kpoa, wó hlẽ na nua wó. Ne wó hlẽ nua wó, kpo ne wó gbe wɔe kpoa, ɖevia akpɔ tsɔme le yeɖokui me.